געווען א מענטש וואס האט א אינטערסאנטע מיספארשטענדענישע מענטש האט אים פארכאפט. און, ס'איז געווען זיייער שרעקעדיג. און יענער האט אים דערשאסן צום טויט.